أعتقد إن الكون نشأ من الانفجار العظيم، اللي بعد نقطة اللي بعد نقطة واحدة وانتشر بشكل تدريجي ويدل ويدل على عظمة الخالق، هذا اللي جالوها العلماء، لكن في دراسات يدرسوا فيها بيعرفوا أساس كيف بدأ بدأ الكون.